Anizeya keri kpeghoro ikheyowa ikheyowa ikhayor mera yemare abi khe yenemare ne ikhedu amimeoto amimiokhe vare o ha okpotso enakhe mare enarunie erena rineo ri yor ha rineo emukhe paormanie ha he mie okpotso nokhuw rukira okpotso gbagba okpotono khaa ha who khara gbe o wenu niena duo mieotor ikhechiaraee ikhe yor dator omomeh owamera magi omomoh mekhare meh abe abor oyor ha oter agemieh agbe weh abbay ote nigera mie weh abor yor ogbor regbor enegbey or whomo reyor or yovu eh ireyor wor makhiro makhedetor nakere makereme make mene makhe nuro me imie amime owereme orome amimeh yevare whorage rame ame nura yor nure duemare or meotor ikhevare ha oromeh ye khanofu amofu gbequawo yameh ibade megie amegie nurayor ikhemgi oniame gia amime ikheduioni anunari ikhegeyi odator magi omome ma khere ghaye meh ha omomeh abbey yetse emukere mere na yor emi like eme emeti mewokpo merenai yor iyor ok ikheya di eh eh ame ikhequori ikoko ikhe quoi ukomi Ikhe yornor yor ikhe your omome ameri kpate ruyor kharia meh i youri amerokpate rumor nuyor kharena yor imoi emewewe niyor kha renai your wenu wanere enuraghime sturemi naa gie merene ikhamiemi emi khare gia ramimer khe fi ramimer or were meh oh omorie owawe uragemoieg bebi emina nurenari ukhwemie ama rumie nura reniamieyor ha ukhemi arne rura reni omorie yor ha okpotso abukhegbena abuke ha ukhemueroe he he amime imoireo obona okhirio obona okhiro obona nor momeh rere he orawamere odura nor remoimi rori regimeh as he omomeh otenimenagiwa ma geremi egbe weo morna morna irigho rie eyor igegwor eyo ojoroy vare oriyemeh kere mere omomeh kha mofu irighonue irigor me eyor eyor ekerowa agoresu edenator ha menagu omomeh makhere rurome rurome rurome maremeh maremeh ha oni omomeh na ote nigere mie wei ha ha be gberie eya abeyor who khe koko whokheso weri abbey na urekhei yarami oghena orakhie rami gie nu yare Ha omome oreh oghene orakie r'ami ghi ornei adua rogbe oghene ramigion oghene ramigion negbebi amu vareo ha he khegbadoa normor me o oghena or raregbege amina sor oghena ora re gbebamina ha moi okpotsi oka nor your ma owa ozegbe funomere emiimie ikhere guomomeh omomeh yekhion okpotso na ozegbe funomere irate moghuesim irate emorakereono onowana owaniri vare amie itsemeh rikhe your okpotso egbe iramoimo reno kptso iguori irara mor miori ikhakhe remor miori orachi mei egbere sti amiro kheka re nor regimeh simi ikhakhere emor miori orachi meh egbere ikhegho okpotso okpotso chimeh egbere ikhimerukere vare owa ni ra mie nuyor khuragima yere okpo otso okene nor chima egbere igweori ikhake remo miori orachi mai egbere orachi mai egbere nena amime oyewo oguomeh mekha ghi oya roro mekhagioya kor roze nor redami mewe erena ijusi worie he jusi finene moikua iyori khi raglororo rari amime okhekpa gimeme eragiororo noza iyome josi ruro wori mere jusi wori sukuro rere sukurorere ikharemor mie onokpo sona egbina emoniri khare miori egbebi emi rikhare miori nor raze mie meh whogie okunefia muaba ovuawor ovuawor